<hesitation> ki guh ma she wanawu ti laiyim ko iri shay, paishinung guh ku a t- takhmin ma ji a takhmin konokhu mhi ko ha samgah ko ni wan iri paishinung ha. To pai shinung ma shiwu an takh min konokha wu shay na khinna, khinkai shay ma sha ti wa shana mhin bai sammang ku dang mi wakmas gyat dawu ma man tuwi shay mhn mhi shin to ma kuk konok shok kukha mhi shay kafi ghi da'angha a waiyu ga a takh ga konok shok kukha mhi shay kafi ghi da'angha a waiyu ga a takh ga konok shokh, khin kai nimsa a khin pai shinung gwa kab a takh konok shok ha, ma duwi shaan shaam ma ha takh, ga ji shaam a takh koni shok takha guh ga a da pig ga'an a lakh garang hu <hesitation> ki gu- ki gu h na ma sakhu panggu <hesitation> ɓindi kaas gwan man duall man kuma <hesitation> lawur kab nimgwa ni pai shinung guh ga ji ghi lak ihn ganang nyabiwu mang <hesitation> ti <hesitation> bis kaas bis kaas rogo kenang. Hi ma ni paishimung guh gaji ghi lak <hesitation> a ganang nyabiwu. To kuk gyak <hesitation> guh na <hesitation> ma duyi ɓwat guh ma bomsa mhi tuk waang ha mu wura pina mu kus aptinawu hima gaji wu a takh ga kunuk shol takha sosai <hesitation> sham ma da mhi nuwalsa mhi pi hina pang pam, pam mu, sham mang wang bogghom ma pi pam pam mossin pina mhi bihawu ga ji ma a takh kunik shok takha gu ko ghi da gaan ghi ganang nyabiwu gaji zoghaiyu gah tab ga yok <hesitation> ɓwalang <hesitation> g- ghi e ghi pi dade na mang yhin a bhidillakh ghi lak ganang kuma ga kum shokhak konokha ko ga da ni ge yey ga kukhn gui ganne laagh to ge waal na <hesitation> gi baba ghim mau gi nana ghom ta ma piyu ma nwal a fuwan, ma tuk to mu nwalla fuwan to lokaci guh ae ai <hesitation> yayi guh ha nwallu hi ɓoyi yip shwade laaghai yu ha kin nwallang waal pang ai mbi tabba wuyi. To ma yiss musa ku zong kong mes ji nimsa wu, nimsa ma a keh mess kehna amma ninha ni pai shinung haunhin je gun lah gu ta lallau ma piwu nya a lagh, nwall waal laak a fuwan nya nyawa <hesitation> ki guh ma ci panghu maa tukha nya, maa tukha ma dang min dang ha <hesitation> ye nokpai tu <hesitation> gwapnati hin bature to hin bi inji kenang. To nimha hin bi iri pei shinung gu mes ga ji a takh ga kunok kuma mughinawu. Nimha <hesitation> ti nasara ma hin mang ti iri nyinas guh ha aminu, amma ti iri hnon guh ji gun lah mhi mab ta gi baba ghom tok mu kukhu nimsa mhi am shegawa. Khin kai nim gwa wu <hesitation> ki guna a takh kunok shok gwakhu ta gi panghom ma mak gwaskam makha, ma mak gwaskam panghu ma keen ni lam, mhi bak gambina, to min bak gambiwu mi tiyi <hesitation> sau pangha min khin kay min diyi sau panghai minu yip sau pang, ma a yidunu mhi nok aptina mhi tiyi nughiyya to nughiy pang ma tiyisa kunugha. Ga jiwu ghi lak ganang kuma ghi map mang yip sau wu a khiyak shok, nungwa ma hinna. To ti gwaskamm panghu, ga yok kai messu, ghin yok kai messa kwallas ghi dangh ina a kwallak massu. To ga mak ti gwas kam gwa mhi yidda za kaam mhi dang zina dang mhi shina to kai gakha <hesitation> i ta mi yok sawa amma ma samha ni maas mhi yokha maa to ghi kwamli pang mada ci ti <hesitation> gwas kam pang mang ti bang <hesitation> ma gu mhi dang minu ma a khinung zin mi shina to nimsa mhi bom amsiyey.